<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa agnanan'ny perroquet zao e <hesitation> perroquet zao agnisana biby intelligent be, <hesitation> de izy e a tonga de magnaraka baikon'ny tômpony be, <hesitation> de izy koa afaka magneriny zay feo jiaby regnigny raha ôhatra hoe mivôlagna hoe: <hesitation> "coucou boloky" de <hesitation> de mamaly zaho koa izy hoe "coucou boloky".